Jaan yeexut dafa gaaw. Bukki yeexut dafa gaaw. Gaynde yeexut. Su nekkee yeex am na kàkkatar benn gënu ko see yeex. Kàkkatar, kàkkatar moom yeex na; doxinam, bu seqee fii bala moo seqihaat dina yàgg. Man moom laa jàpp ne moo gën a yeex ci rab yi.